Alura i inset al e 'na categorìa ën po particulara përché a cumünicu tra lur ën 'na manera splendida, ad ezempi le fürmìe cuandi a së pasu ël bucun dë cibo o da mangé tra l'üna a l'auta a s'fan capì ën cula manera li opüra i avìe ad ezempi cun ën voli a fan capì ëndua a ie la fiur bun-a e cula menu bun-a